बस एगो प्रकारके साधन होगेल । आ बसके <noise> इस्तमाल के न कैले बाटे अभी तक्ला सब जाना कैले होइ एगो ठाउसे दोसर ठाउमे जाएला बसके मद्दत लेले होइ चाही इस्तमाल कैले होइ । आ बस हमनीके बहुत प्रकारके रहैये । छोट बस रहैये, बर्का बस रहैये, रात वाला बस रहैये, दिन वाला बस रहैये । आब जैसे कि एगो ठाउसे दोसर ठाउ जाएके बाटे, आ उ ठाउ बहुत दुर बाटे, त रात वाला बसमे जाइये, रात वाला बस चलैये उसाँका । आ छोट दूरी बाटे जैसे कि नजीके बाटे एगो ठाउसे दोसर ठाउ जाएला त उमे त दिनेमे चलैये उ गारी सब। आब बसके भारा उइहे जैसे कि हमनीके आब हम्रा उइहे गाउसे इजगा आएके रहैये काठमान्डु त उइहे बार सय तेर सय लेईये । आ जैसे रात वाला बस होगेल आब रात वाला बस त बेसी दुरके लागि यूज होइये बेसी दुरके लागि इस्तमाल करैये । त उहो सब महंगे रहैये, आ भलके बात बाटे हमे पोखरा गेल रहली त उ हमे सबसे हमे अपन जिन्दगीमे पहिली बार <hesitation> रात वाला बसमे चहडले रहली । आ हम्रा बार सय कि केतना भाडा न लेले रहे । आ बरी भीआईपि रहे उबाला, बरी निमन रहे, साफा पूरा वथी खानी रहेका उ त, एकदम अथि रहेका । आ हम्रा बरी मजा लागलक उमे जाएके, त उमे गेली बैठली उमे पानी देले रहे पियेला, खायोला देले रहे । आ सीटो बरी निमन रहे आरामसे सुतके गेली हमे उ बसमे त ।